E perroquet io koa sa e mampiavaka an'azy da izy mahay magnaraky e fizakan'olo io da ze raha zakainao da igny koa gn'apodiny, da gaga ane tegna da ino lotry e nomene zanahary andreo da mahay mizaka ako asika io, magnao hoe akory aby e da magnano koa izy magnosafa akory aby e da gaga antegna rô.